Iná no no'o daxhininó, i iinó nó naxadakuano i iinti nakenti yuku té nguili inti, nadakuanoti na kineti idó na keneti, te na kuñano ná kinti hé doño na keneti é inka yokó no'o kuino ná'a, na yá indó na yá ñaña na yá te xonxa xanii inina xa'á ndadi kuti inti dandi tú xakuñanoti naxu kuñanoti xa nanini na kutu tité tekutí inti.